Comm'a l'é stæta preparâ cöse? A sarsa do noxe? Ti piggi e noxe, ti ê pei, dapeu formaggio parmiggian, pan secco, læte, persa, sâ, noxe moscâ, e ti metti tutto into frollin, e ti arrivi à avei un preparou omogenio, pe-i pansöti.